الرياضة اللي كنت جيدها و مازلت جيدها بشكل ممتاز هي كرة القدم هي <hesitation> لعبتي المفضلة من الصغر كنت دايما اتمرن بشكل مو طبيعي ، نقضي سعات مع الأصدقاء نلعب الكوره ما نمل منها أبدا ، أحب ألعب مهاجم احب ألعب ف أي دور يخدم فريقي ، و بالنسبة لي لعبة كانت هي مصدر شغفي.